प्राय त हमरा तिर मिठो चिज लाइ सरिर को वजन बडउने, शरिर लाइ हानि नोक्सनि गर्ने रुप माइ बुझिन्छ्। तर यै को स्वाद सङ सम्झौता नगरि यै लाइ एक सामान्य रुप मा सरिर लाइ फाइदाजनक रुप मा लैझान्या हो, भनेपछा चाइ खाना खाया पछा पाचक का रुप माइ थोरै लीबटी यै लाइ मजा तरिका ले खायो भन्यापछा चाइ शरिरका लागि स्वास्थ्यकर बनौनु सकिन्छ ।